Ngu sientu̱, ñujún kan ku̱ tie ku̱ ñajan, ñujún kan ku̱ tie ku̱ jin, ñujún kan ku̱ tie ku̱ yatu, ñujún kan ku̱ tie ku̱ jyon, ñujún kan ku̱ tie ku̱ ón, ñujún kan ku̱ tie ku̱ ñujún, ñujún kan ku̱ tie ku̱ jyán, ñujún kan ku̱ tie ku̱ jón, ñujún kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ jngu, ñujún kan, jyán kan ku̱ tie ku̱ ñajan, jyán kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ jin, jyán kan ku̱ ti̱e̱ Ku̱ yatu, jyán kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ jyon, jyán kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ ón, jyán kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ ñujún, jyán kan ku̱ ti̱e̱ ku̱ jyán, jyán kan ku̱ tie ku̱ jó, jyán kan ku̱ tie ku̱ jngu, jyán kan, yachátie ku̱ ñajan, yachátie ku̱ jin, yachátie ku̱ yatu, yachátie ku̱ jyon Yachátie ku̱ ón, yachátie ku̱ ñujún yachátie ku̱ jyán, yachátie ku̱ jó, yachátie ku̱ jngu, yachátie, jókan ku̱ ñajan, jó kan ku̱ jin, jó kan ku̱ yatu, jókan ku̱ jyon, jókan ku ón, jókan ku̱ ñujún, jókan ku̱ jyán Jokan ku̱ jó, jó kan ku̱ jngu, jó kan, katíe ku̱ ñajan katíé ku̱ jin, katíe ku̱ yatu, katíé ku̱ jion, katíé ku̱ ón, katíé ku̱ ñujún, katíé ku̱ jyán, katíe ku̱ jó, katíé ku̱ jngu, katíé Kan ku̱ ñajan kan ku̱ jin. kan ku̱ yatu, kan ku̱ jyon, kan ku̱ ón, kan ñujún kan jyán, kan jó, kanjngu, kan, tjíón ku̱ ñujún, tjíón jyán, tjíón jó Tjíónjngu, tjíón, teñujún, tejyán, tejó, tejngu, ti̱e̱, ñajan, jin, yatu, jyon, ón, ñujún, jyán Jó, jngu